Manda, maggi, citta, onga be ajino. Do pat indeji kuje urnugo nyamdu on je be watata ha nyamdu lesdi am. Bedo wata dum ha haako ngam velna haako mai to himbe nyaman nana beldum nyamdu mai. Bedo wata ha nder haako bokko, ko haako kabije, ko haako baskoje ko ko nandi be mai ngam himbe nyama nana beldum nyamdu mai.